अन्यन आरो गाल्लिक स्टोर कोरो पाड़ी, लाइक एटो वान टू, टू मान्स कोरो पाड़ी आरो। जदी अन्यन स्टोर लाइक कूल आरो ड्राइ प्लेसर थागे दितेवाले अरो लाइट जेन न पड़े। अरो बाले बाले लाइक टू टू त्री डेज एटो चेक कोई बाले लागे, जदी की बाले पोसी गो से एटो जन उलाई दिये, न भाले आरो बाकी बाले पोसाई डिबो प्लास आरो गाल्लिक, गाल्लिक तो सेम अन्यन आरो निसे नाए, बेठेवाल कौन्टेको, कौंटेन आरो राकी बाले लागे प्लास कूल आरो बाले इसप्रेश। थझांड चेका ट्रेकीबा आलागे, योटी लेतो हए एटो दो जानादे मांचो थटकी जाए।